बीवर्स दोऱ्याचे देगर आपलं घर बांदतात। ते आपल्या घरा खातीर तोरेकवार वस्तूंचों वापर। करतात, तेव म्हल्ल्यार, लाकूड, बोडियो। फाटोर, ल्हान झाडां, माती, आदि पहिलें ते। व्होडलें वस्तु जशें लाकूड घालून बांद तयार करतात। आणि उपरांत ल्हान वस्तु जशें माती पाना व फाटोर। घालून कूड तयार करतात हेम बासून ताचें। एक घोट्ट घर बांदून तयार जात।